Le giro naga kuskus pana ta siva e kalapang i inang mana aino panaleu na kus ata puk te nonovaul matang gun naga lak liak alak minang e nonovaul na ka akalkalit inang tuk me ina akamus akamus e nonovaul naga tutut e nonovaul nagi esa lo kam madina kata puke lo siva na karau e lo siva na mik tamai, tamai ongan e latang gun nak buk kata puk an nonovaul ga pome mas atan au ina animem no me tapuk nonovaul naga tarai e nonovaul sasak labu panaleu lo siva ga wekan ta laman ga gi lak lo kuru ta laman i lak la laman lokon kasai kana gi sang tang gun ta pusak labu tapa siva lak liak ina minang e a weka pan a malang ta nainu, aino ma kalapang in ngangas aro ina minang no pute puk ko lokono. Kara wa gek lokono tang gun mem a akalit takamus mem siak tapus at labu aneng na mema karau aro limunite ta siva ga kai labu ara ina kasang gara naga isua ga kalapang ina isua nonovaul lo nonovaul ta sasak labuta e leu aweka pana malang ta naino ta siva ga voi na waka nang neka pana lak liak gun ta pusak ina nutu ngage gara i laklo kuru i lak aget lokono siva lak liak ara rik sak minang e wakape tokoni ta siva lab giro sakania.